النوع الي افضله هو الامريكان بوب لان اغلب فنانيني المفضلين والمغنيين والفرق الي احبها اهي تنتمي لهاي النوع ويعني احسن يكون فيه يعني حياة والموسيقى يعني تكون مناسبة لكل شي تكون ملائمة للرقص او انك يعني تكون حق السعادة والحزن وكل شي